أول شي راح أفكر ببدائل الطاقة يعني مثلاً أستعين في <hesitation> أشياء مثلاً الطاقة الشمسة أو طاقة الرياح علشان أولد الكهرباء اللي أحتاجها بشكل أساسي ثاني شي <hesitation> راح أحاول أضيء المنزل باستخدام الشموع المصابيح الزيتية الاستعانة بأساليب تقدير الوقت مثل ساعات الشمس عشان أنظم جدول النشاطات.